Ɓanje ɗuko pani mi ɓanje, ma miya ɗuwa a tai ma ɓanje kɨdda miya ɗuwa ɗuko maawu gɨn shjen kuma wun ka tausa yi ma apowu, ɓanje ambom ɓanje mu shi gɨn duwoni ma, an jinda duwoniu ki kai ɗuko ne ki kai ɗuko kooni, ka ɗuko ma mu shi gɨnggɨng ɗuko gɨn kai mum woi bɨna yiwou ma an komowo bo ami rararaap kun ɗuko gwang ki duwo wo ma doom amma ɓanje duwowo ma doom ma shi kurmowo kamo ɗuko ma panii me zaman jaman ru ko kuwa miya mɨ ɓanje hankali maawu jaɓana kamo wom shi wom shi mamaki na zaman ma ɓanje me amma bo ɗuwaɗuwa mɨn jinda apomu bo mɨ ɗuwa ka ɗire wonduwoi lo peren mongo aka ɗire wonduwoi ɗɨgɨm ɓanje kai gɨn dubu ɗumoi ma wanɗirwo wonduwoiyu, bo ɗuwa aka ta bo ɗiure maggi ledan maggi me ma aka al naira gum dɨra baat ɓanje dɨm bo doko gɨn dubu ɗumoi gɨ gɨn aru baat to kamo ɗuko panii me wu kailowu wowoun gɨn tausayi ma apowuu, ɗuko ma talaka ru ko ɗuko ma ana ana ayimru aka bɨmaiyu to kamo shimi kam dɨm am kumbe puroguru bɨla mimmu kamo shimi kɨdda shenmamu woi gwangnghu, bila ɗuwa ɗuwa ko wo ɗuwa wuyuk wuyuk ma ka shakan mamu shakam mɨn nene mɨn ambo ambo a tai mɨ ɓanje. Kai ta la klushu ambo dongɨt kai waama wu, ambo lasho kai waama wu ɓanje kai ta la lushu dongɨt ma waka waamawuu larpunjin wu kashe wommawubi. Me ana wutauwi, angwa anwutau anawutau agric wun nene, au gai miyau wun tawu ɓoowu ayim ma cin hane anya ko wu bowu au gammau, ɓanje aka ta la shoowi ka wai dongit aka wamaiyu, to ɓanje shi ɓoomu wahala jaman mi ɓanje miya ku yingɨmu la woiyi shimi bo woi kure yinga woiyi shimiu darshe ku do gaan mu an do kang kindikindi kiɗe kɨde kai al dumbo boi kai kwi to ɓila shang gɨlwa boi an do mama koowo bo wokai duka gɨn shenu. To kɨdda shimi mɨ yinge apomu, mu jinda mu jinda apomu bo womun jinda apomuu to an do ɗuko gɨn shen bo mun woi shen an do gama lakiu, kai gɨn duwowo kai duumumi boko duu mumi dou aka ɗuko gɨn ma? Aka ɗuko gɨn keka yeɗeru ko ligghyo ko miya la lushu dai, gɨn mu duwowo to amma mɨn kur apomu woi amponni mani yikiu so kɨdda shimi woiyi shimi mɨ niime shenmamu, bomu niime shenma mu ɗuko suniyai me sherekni tun ɗuwa ɗuwa duniya woi kailo tau miya moi ciki, miya mɨ laki wuni wun kaila hali maawu amma duniya woi she woi she kaighɨlmau, she nene kim yadda kai bɨna ɗuwa ɗuwa miyana laki ne wun kaila shenmaawu. Mu woi shi jinda duwoiniu, shi jinda wonduwoi kara shi ba wai kara shima ɗɨm gɨn ambo maani mol moloi ma woi shi jindaiyu, mu nene ma har nokima an ɓondou, kara shi gɨn ambo mani to ka bɨn ɗuko kamo kishimi woi gwangnghu mɨ niime wonduwoi kɨdda gaan, miya mɨ bimu wu wai gwang, mini woi mɨ bimu mɨ gaanmuu mu tek alhamdulillah amma miyam bimu kamau kang net ki mamuu gaskiya kɨdda ɗuko pani ɓanje a kaighɨleni ga ba ɗaya.

Mu ko mu mongo bo shi gɨn gɨna waka kumbɨ maniu baye baye she shenmani ba ɓooni an ta bo ɓoongo amma zaman mɨ ɓanje kara kumbo kumbo mammai woi gwangnghu, wutau ma ɗɨgɨm wutau basha yiki ma bɨrakondo yiki, kashe shoowi la lushu yiki dai woma wai ayim, aka ta bo dele leɓok a waare wonduwoi mon loɓoki me aka nɨmmai wai wombotuma laki amma kai ɗuk kara gangganggang kai tayi mu nene kai kumbo, kai tayi mu nene kai kumbo woi gwangnghu shi jaɓe a lowo mum shi biwo shi al wom kai yimaiyi me on kukumai, tong kalla ado balmai aka do ɓello to a ali yiwo ai shi a ali yiwo shi kuka a ɓale wom gwang la woi wom gwang kai yimau dɨm boko shake yoowo boko shalle yoowo ka niime mɨ biwo an niimmai. Shaka ɗuwa bokai ɗuko mɨɓambɨram ba al wonduwoi shi ammo wo, lowoi doko yini wutau, anya ka yi wutau an lau womu an boongo, aka ɓalmai woi ayim mu wutau aka yimai ɗɨm baka ɓale me wom an ɓoongo woi wutau ma ayimu aka yimai ɗɨm ba balwo me woi ka taka koika koi la arwo ah rankadade woi, na na ɓoonga ai ka kumbene ru woi kai kumbanau amma ɓanje ambo mɨ ɓanje woi wun ɓɨna kamo shi miu kara kumbo, kumboi me woi ɗuko paniu shi jaɓe mu, aka gongo ka lab woma ye ka lab woma koowou kai ta gara mu goro mu, shi kuma an manɨ mowo jaɓo ka lo ki kai lowo kindi kul bo kai ta kumbo kumbo woi gwangnghu ɓanje mɨra basha yiki kashe shoobi yiki la lushu Dole loɓok yiki, wutau ma ayim ɗɨgɨm aka wammai ambo mamu ɓanje kwata kwata ambo mamu ɓanje wu jaɓowu ki shakam ɗuwa minta bo baa bara am koi ayik, am koi yanga am ta bo wupɨmai am wai ayim mamu am ɗire wom woi a ɗire benten mongo, shaka benten, ma naira gum dira baat naira gum aka ɗire womongo kapin dɨm menwara kai ɗɨre yadi kai dadɨmai amma bo woi kishjimiu aka taa bo ɗire benten mongo la kashuku gɨn koowo aka taa bo bara, aka taabo kashe shombi lolo godɨm mongo aka taa bo kɨmmai kai wupɨmai daikai wai ayim laki, ambo maamu ɓanje, wowun yimmaiyu, wu jaɓowu gaba daya ambo mɨ banje woi ki mɨ duwau to kamo shimi kam ɗukoi an yima gwangru? Kuma nene ka gindɨko gɨn kumbo woi kai lau woma koowou to an ye woma koomuu kamo woi shimi, mono na kumbo mɨ shake yoomu mɨ niime bimu kɨdda ambo mɨ wun almamu me awu kuke shenmamu wom wokai niimau wuni au niimmai kɨddai adi wom kai yimai lowo shi almai wom gwang an yimai, lowo kalla kai gɨre tapa, kai naamai la yere ambo ambo wuni au almai ki wom gwang a awu do gɨre kaari wu jiɗe laki bowu jiɗe laki a koomai ki wun nai waati shaka dwalli me ki wun nai waati la wun nai jolloi wuni wu ali yere apowu an almai ki wom gwang au yimai. La ɗuwa kan, bo ka al mu shi ye wonduwoi kai kukumai kɨdda shi ye wom gwang kenan, amma ɓanje wom woi gwangnghu mɨɓamɓiram shi ye gaan lowo kuma a gɨrmai, tong kalla kai shagha kɨdda shimi kai ye wom, la woi gwangnghu ru kai yimai gaani, woi gwangnghu mindei na yimai gaani, woi gwangnghu kamo shimi dai kama shimi bokai yimai bo ɓala ko shimi shi niime lowo, boko saɓe lowo won duwoi gɨnggɨngngha kai yimai gaanie kai jaɓe lowo, lowo wani taɓe niimmau ɗn ɗuko terra boi ɗumoiyu bɨla shang kuma, boko pinde wanti bo shi, woi pindanau, am ma koowo tang, to kishimi lowoi ma boko ye tup bɨla shang an do mama koowo, kai ai gɨnggɨng loowo shi gɨre ambak shi waare boki, shi gɨre arni shi waare boka a all yiwo, yamma yadda kai yimai shim shi ya, shi almai wom gwang, la woi wom gwangnghu. Mɨɓanɓiram bo shi lowo bo shi yiwo shangha, ko woi bokou, ko woi muyu boko bɨn yini, aka ɓala a nagode rankai dade andye shaghgu amma mɨbanbɨram ani yiwo ɓala kai pekɨmani shi pekimowo, woi kamo shimi woi gwangnhu bo ɗuko panii me wun yimai kamo shimi woi daidaiyu, kwata kwata dai womu aka yimai bo woi kai ala woi gwangnghu, aka tukumai gaan amboi ambo kɨdda bowu ahu bawu ati awu kukumai, na jolo, nai ɗilaɗila bo ambo ambo aka yimai gaanwu kwata kwata kɨdda shimi woi gwang nghu, ba koi pangngha ma lowo, ɓa koni pang ngha kai gɨre ami. Ko repeshooshime pang ngha Dole loɓok ku are ku waare loɓok me ana dindi awu jindai boiyi awu ɗirɨmai me taa bo are lushu aka wai wonduwoi la lushu wu motowu dɨm kɨship ɗɨgɨm la ɗuwa dai mɨn ye shimi mɨ taa bo bara, mun ta bo koi shurwo mɨn do wupɨmai mun taa dole jukut mɨn do wupɨmai da bo tɨle buro kai wupɨmai dai woma wai ayim amma ambo mɨ ɓanje wowun bɨna kamo shimiu, mɨbambɨram ba donni ka ta goreni gung gung bo kumbo shi do gɨn bunnen mun shi tagha an bunmo wo mondin shang an bun an ɓellɨmowo la goro shimi kai kai iwa gorei har shi shi bunmowo lowo mɨ kai loya kɨdda a wai wom duniya an bunmowo bo wokai takau an bunmoworu kai sharap bo goko an taa yiwo shi shoori mowo kai shoorimani shimi ɗukom gwang. Amma zaman mɨ ɓanje a jaɓeni zaman woi jaba rau mɨni moi laki mɨn jaɓa bobmu, kai jinda wom gwang kai sharap ka wai an wommau. Ko la ɗuwa ɗuwa ma aka ye wonduwoi aka ɗuko sharappu ɗɨm yagh yoiwo boko yagh yuwo aka wammai mbak, boko wai me an aiwo yiwo amma ɓanjke wowun yimaiyu ɗukom bam woma lau ayim ɗɨgɨm bo la ɗuwa ɗuwa mɨn yimai mɨn ɗukoi me wo mɨn wutau basha kɨshimi lowo an ɗuko minau bubuna kuporoku Bowu yanbe kumat kɨkɨshang kun twi womamsi yere mɨ ku gɨrma armai takutai taa la lushu ana dole jukut ɗang ana tile buro ɗang, ana lab shoowi ɗang, mondin mu taabo koi shurwo ɗang kowa gɨn wutau mani ana bara yiki, amma ɓanje woi kamo shimiu lowo shi sharap mɨna ba al woma mu shita gɨrmai shi wupɨ mai kuma an wupɨmai ki yadda wokai ɗirau wun wupe wonduwoi dubu dubu mani an taa wupɨmai dubu ko aru aru raap kɨdda woma jolo mani ko ɗilaɗɨla mani ku al woiyi shimi woi gwangnghu, bo kamo shimi ɗɨm mɨni am koi daidaiyu kai bangnghawu bɨla wu ɓa ɓoi.